Yasa la nch'on seta chreen ni yasala chje'e sen o setheni nixisen chjan banguia sala nchodithja sen suala tjigu ngee thi nthia kasin jna jee thi thindathe xrin nch'i th'ina nda thi thunde'e nda xruan nena tjigu thi kanthe thoxin yee ya tjigu yaa tjigu ntha nchaa jan nena nthakuin jan nena thi ntha tha nch'ue jan yaa tjigu ntha thixii'en ta thi thi xi'iie thi ndaxin iee thi yaa tjigu thi kanthatho xijie yaa thi xithjao nthakui nena thi xithjayan ntha ntha nch'uen nei na thusin yaa tjigu yaa nanda thi naa thi nangaa thi xruan tjigu sen thi thi kji thi thi nchia tuchjin ngeen ngeen thia tho ngee yaa thia thjingo jii ka yaa nei na tunde'e na thi xra <noise> thi xra ndarona <noise> alcohol runa pero xranthjia yaa tjigu <noise> thi thusin jan nei na nthakuin tathemanxi nei na xra tjigu kunixin tjathema. Ngui thi <noise> ngee tsja <noise> ngee <noise> thi thi <noise> thiin thi <noise> ndee thi chjaala yaa tjigu thi xran tathee jan na nei na thi naa thi nangaa thi xran tjigu tjigu kaa jan yaa <noise> nei na thi ndathjen ka yaa thi inaa thi chujni thii thi thitjaa thirua nei na xra ta thi thusan kua jan yaa thi tsje chujni chaan chasen chjala yaala nthala thi naa thi thi ka kanthethuchiela sinthiia tjigu xi ngathii ndaxin yeejan yaa thjio ntha kuin nei na thi ntha chji'i nunthe thingayaa ka yaa thi thinga than <noise> thi thinga thi chjon ntha thi labra thji thjaiaua khji thjingi'a nda thjingi'a jna tjigu thi thi jee thi thia kajain thi xikjio <noise> tjigu thi tjigu thi nthakui jan nei ntha thusin jan <noise> jaa thinga jucha thi thjuan <noise> nei na thjathena ngee tsja thixegee ngee tsee chjan yaa inchi thuxrueen chjan yaa sa.